जो बल ची बॉल ते प्रॉपर कटेते रखा और सेट करेंते रखियाँ तेकू युफ़ायदा होन्दु की जब बॉल जब शादी बियों मा चोनू होलु तो सु हाथ लगते सेट भी कृ सकदा